Quemeh, mitzchehcheuilis <noise> uaxchileh uan yaja onechcualtih inon tomachileh mach aquin oquitlaocolih emetemeh, mach aquin oquitaocolih, mach aquin oquitaocolih, porque ictouah: "Yo aunque no voy a la fiesta, pero me regalaron." Ah, ox ilauac oncan nacatl, ican yonexte Ah, nah amo nicua nah. <noise> Nicah yonexteh in Chantiocomeh, miyac nacattl. Neh amo nicpiya dion de xantiaco, dion de cayonexteh. Yonicuah pitzoyestle, yonicuah quemih nacatl <laughs> <noise> nichtlaocolico nocneu Chicoh. Doña Eva tiixpoch <noise> quitlaocolicoh <noise> quen matis.